Koɗol Faranse ɗo naftirɗo no ɓuri e hoore fow e jamfaaji, minnde, fayde, darndol, e feere. Laawol nder ndiyam, nogas e deftere lumo on, ɗum arde maɓɓe dow waylitaade e Faranse.